أفظل الموسيقى العصرية. علشان أنا ما أحب التاريخ، ولا أحب الأشياء القديمة، ما أستمتع فيها، إحنا الجيل ال-الحديث <hesitation> تعودنا على كل شي فيه حداثة، وفيه عصرية، يعني الشي القديم والكلاسيكي ما يعجبنا ونحسه ما يمتعنا. علشان كذا ما فيه أي متعة في هذا الشيء.